Adha wor brazil wor adha hamtu kabd adha amtan mal wojebiafa amtan naf doke dibet kadibidin kula yaa ka kadibi refes gadlakis ka kadibi harmi didum jir dado tun dado adha inama on jabesitumuu adha ishiane adha dagatin gargaraa.